צו לעבן א גוטע לעבן מיינט, אז יעדע מינוט פון די לעבן איז אנגעפילט מיט עפעס וואס מ'האט אמת'דיג הנאה אין אלעס וואס מ'טוהט; די פלאץ וואו מען ארבעט, די אלעס איז דער מענטש וואס, דאס בעסטע וואס ער <hesitation> קען ארבעטן די בעסטע אויף, צו קענען האבן די בעסטע פאר אים